ווען מ'מאכט א באשלוס דארף מען זיכער מאכן אז מ'האט נישט קיין אייגענע נגיעות דערביי. און די באשלוס איז די ריכטיגע באשלוס, אן קיין אייגענע נגיעות וואס, און, ווען, און, ווי, וויאזוי, מ'זאל מאכן די באשלוס.